یونان یو له لرغوني هیوادونو څخه دی چې لوموړی غټ تمدون تقریباً دوه زره کاله مخکي پکښي رامنځ ته سو. ډیموګراسي هغه څه دي چې د یونان څخه نړۍ ته ور پاته ده او د دغه هیواد پایتخت چې د اتن په نوم یادیدی د میلاد څخه پنځه سوه کاله مخکي یو له قوي ترینو پایتختونو څخه و. د رايې ورکولو سیسټم دوی را منځ ته کړ او د اولمپیک ګیمونه هم د دوی میراث دی چې نړۍ ته ور پاته ده.